د جامو د اوتو کولو تخته د دې لپاره کارول کېږي چې د اوتو کولو پر مهال یوه مناسبه، نرۍ، او مستحکمه سطحه برابر کړي، تر څو جامې اسانه، منظم، او خوندي ډول سره اوتو شي.